Dipenni, si’ pi esempiu semu ‘n menzu d’aùstu prifirisciu stari chi causi curti pirchì c’è caudu. Ma si nun fa troppu caudu, prifirisciu stari cu li causi longhi tipu jeans. Poi dipenni puru d’unni unu si trova, si sugnu a travagghiari haiu a stari cu li causi longhi, ma si sugnu a passiari a mari e allura staiu megghiu cu li causi curti.